Oli babé sinukuréén sarégmé baluho saan imimé so soomé: érigirig, éjilee, gasobul, ébook, émunduŋo, fucinta, fufara, ésiko, éjangilaan, So sasé saan imimé sa luhomé.